بطبخ مسقعة. المسقعة هي واجد لذيذة لي- لويش؟ لأن فيها- أ- مو بس فيها لحم بعد فيها أ- بيذ- بيذجان- بيذجان هو لذيذ وفيه واجد قيمة غذائية مرتفعة ويناسب على الكل، ينأكل مع خبز وينأكل مع عيش. وفي واجد من ثقافات العالم عندهم شي يشابه مسقعة.